گلیشئر بارے سوچدے ہی دماغ وچ کجھ وڈا تازگی پرے احساس ابھردے نیں۔ گلیشئر دیاں وڈیاں برفانی چوٹیاں تے وڈے دے من وچ قدرت دیاں پرشکتی تے وشالتا دا احساس ہوندا اے۔ برف تے گلیشئر دے نال ہون نال شریر تے دماغ وچ ٹھنڈ تے تازگی محسوس ہندے نیں۔ گلیشئر دے شانتی دیساں تے ہولے ہولے برفیلے دریا من نوں شانتی تے آرام دائق محسوس <hesitation> کرواندے نیں۔ گلیشئر دیاں چوٹیاں تے چڑھائی جا اس دے نال نزدیک زمین نوں دیکھ کے من وچ رومانس تے چنوتی دا احساس ہوندا اے۔ گلیشئر دے پانی، برف تے الے دوآلے دے جیو جنتو انسان نوں قدرت نال نزدیک محسوس کرواندے نیں۔